A më ricordu propi bin che völìe fete 'na bela vacansa ën muntagna e l'avìe fame capì che a sarìa piazüte andé ënt ün post tantu aut, arivé cun la machin-a e pöi anche andé a pe e a m'zmìa che l'idea al era d'andé fin al passo dello Stelvio e difatti cun la machin-a vade fin a düimilaötsent meter e pöi vade fin a tremilatresent, tremilasincsent meter sël ghiacciaio